ge nyi kankan biem, ke a-fii ne a kpuga nang kise nki a-da ri a-a man nang akpuga nyi a-fei ne nyi, o-oruom okam o, akpo ke na akpuga ke ba da yip o badim ashibutui nang bide mbi a-mii a-fa, akpuga nyi ke da-re, nkere a-nibe akpuga akpuga a-ri be o ne batun nkere a-da kwn ke kiked nki a-fii ne akpuga nang ba-re. a-man e-fa oja, bot a-da kgu ke ki-ked nki a-muu ne akpuga a-ara o-rang a-ba, nang ye nang ye o-kped e-banghe ne wo, ba kped o xo azin and akpuga ayen ke a-mbe kanyi, akpuga a-kped o sed a-fu fum me, mme n ta baned kira, nkere ara nibe akpuga, akpuga ke a-da o sed nki a da chi, nang a-da kyu a-fu a-rem kanyi, a-da kyu kiked baned, mun mu o-reng o-rdi, mun o-reng o-sed mun, sed nkin, wo a-fu a-nibe nyi yen akyu anyi, a-a man nkere a-a nibe nkyi ba da ko akpuga, <noise> ba kpedeng o esed, fum me, fumme n ta baned kira, nkere amu a-k-phed e-sed kyeng one mun kishi ebui kpog ne one muun, ram ekwore akye one muun kyeng one muun atcang ereshi achad. Ke oned nken kena Nehe kanye <hesitation> akwa serenk <hesitation> hen apkorga aiyen tor ara ke boyen ketan nnele otor baned bator ba fa jang boyen lefem na nku ba pene apkorka, apkorga alem le boyen letem apkuga na ntule ora a akun ne ke je be baned ba tor ba ke aporka nyen bayen ba ko he bekor boyen letem boke nkele anen aporka, aphorga akun ne osed akun ar ke bate ba ro sed nke bareo ku sed baned of awang nyung oned mu otu ah bafu ba jwa. Baju kena debe apkorga na ke ju oned mune le tuong oned mu le okhe mu apikonga atu aboon oyor wa basa kena nye ba kwan na yen na yen otde otem yen nkele amu atne kung nyen aje kena nayen abi atom apkorga Nkere achi a-ba a man, bamed ambe ba myidi ba fu n to, a òto akpuga eyen a a man, Ba chi kabe ba fu wo amu ne akpuga, nkere amu a a ja to bunyindyitiem baned ba to mbe ne akpuga bunyindyitiem bu fii. akpuga a- a o-kye bunyindyitiem eyen bu ba-nkere a-kyu ke buruam baned ba kwu ba-sedeng beh shyo. ba kwu ba-sedeng biem mbi baned bà-a chi akped eja bunyin dyitiem. Akpuga chii bunyindyitiem akpuga a-bà-o ne baned akpuga to atcen ne buukpo nkere a kyu a kye a, a kwu a tuun baned fuu. ke na a-ja akpuga. keh nyin to ba nede akpuga a-nwang oned o-nibe akpuga bot du ke bukpo. chi ke bu tuun fuu. a-nibe akpuga. ke ofe erenghe achi a-kyu ne ofe nkere a-a nibe. ba fu oned mun onibe. akpuga baned bada a juo. nkere a a nibe nyi yen baned ba-a juo. a kwu tun baned fwu. oned o-fu eeh bunesang anyi ke chi anki, wo a-da-a kware mu a-da kyu anyi. oned mun mu okware. Kè na a kwu a-tun baned fuu ne. akpuga eyen. akpuga gang anyin dyitiem. Akpuga. kimwa nki oned o-da ja akpuga Le apkprga chor a bale bopko <hesitation> apkor chor a bale bo deng <hesitation> apkor chor bale oker tor <hesitation> ene apkprga a mni ker bo yen letem bo yen letem embu osowor <hesitation> osowor han chi haga o'ye mani ge o'nel bo yen letem inbo bara yen o'nel kanur kanur nkere akan osowor <hesitation> amuli aphorga yen aku na utse ora boye letem mbu letem Kon inkele ajar apkor yen a jar gela osowor gela osowor ge ku chi ke tur chi letem ke pkur yen <hesitation> ban bor tor a ba jar aphorga inen badeli osowor <hesitation> bo yen letem bu chi ter aphorga a her bo yen letem na letina na nkele olla but are Jare aphorga kan kafung inke osowor <hesitation> aphorga a keo or boye letem letem bo yen letem bo pkeo bo yen letem embu osowor o Mani ker osowor kenar inkele mu aba bange <hesitation> bafu aphorga inye osowor in garbo que inye na osowor for otong or gey feng mtale akun Ben Kaye nkele ara chi hem lenye mega nja ganye le bu pkir ga yen ingele ga du le ye nbele o Tor aphorga ye a dem a Nung o Nkere akpuga nyin a-dim Bunyan-dyitien am bu, bu u be to. Kè byi mu fa nshuamn nang yé nang yé kè o ja akpuga, akpuga, akpuga a yla a- keyie ke ofe ne bunting- ddyitiem mbu osowo